भाई मारोखेबो तो या हे की जसा अपन देखा दने-दन जो भी जान है तर्की करते जा रियो अब उनके साथ यू। नरा-नरा नया अभिस्कार कर रियो नरा-नरा नया-नया शोध कर रियो पर इस चक्कर में मनक को कलोन बम्बों अंतरों सही नी। नहीं है क्योंकि अपना जान सका कि प्रकृति ने अपने जैसा को बनाएं हो जैसा को अपने शरीर दे रखियो वसा। प्रकृति को देना है अब प्रकृति की चीजों के लिए छेड़-छेड़ कर वह मारी हिसाब से तो सही नहीं है क्योंकि अपन जाना की माना की क्लोन बना भी लांगा ऊका बहुत सारा नुकसान भी रेवे। <noise> तो मारे हिसाब से तो मारो खेबो यो ही हे की भई साइंस तरक्की कर रि परंतु इन चीजा में प्रकृति के साथ लापरवाही करवा सही नी है।